Ireto avy ny voankazo maro izay fantatro: ao ny manga ,misy koa ny paiso, ary koa ny vaomadilo, ary koa ny f- zavôka ,ny akondro.